د اکسیجن د بې هدف دا دی چې: د ناروغانو لپاره اکسیجن برابر کړي، کله چې دوی سمه ساه نسي اخیستی. په روغتون، امبولانس، یا کور کې د تنفسي ستونزو پر وخت کارول کېږي. د بیړني حالتونو، لکه د زړه حملې یا دمې پر مهال ژوند ژغوري. یعنې، اکسیجن دبې ساه اخیستو مرسته کوي او د ژوند ژغورنې لپاره ډېره مهمه ده.